Iyoo, he a feri foo fe, ndu ubiiŧa Haala, Ñaali ma yaana ayaantiti antimbi, hee amadna ñaana unan yooŋi gwil, amada ñaana, anñaanate fana gigole, he. Giñooma ngi gigole ge gita antimbi, ndu ubiiŧa ungole, he undiite wili ma húri yaa wo blúŧi ungu, bege yíŧe. Njaloo njali yíŧe gini ndu uto ma yaa wil wi ma húri yaa wi yaa fana yíŧi ma wii ma súm, he mada ŋóoda a hú ma. Hanganti jíli ma bâgaadna bommu, agi hii gole, jíli ma bâgaadna bommu agí hii gole. jíli mada nŧoota ma mo ayaata a hú ma, agí hii gole. Falí ma bâgaana bommu bânyayaaŧina alúŧi ngi njuuma, agí hii gole, aga bdiisi, ubiiŧa falí daafna, agí hii gole. Hee ma bâgidi ngi hali ma, alúŧi ngi njuuma bâgina ngi hi ma, agi hii gole. Iyoo, ndi he yaanta haj mada yaa begi gyíŧin ɓaale, gyíŧin ɓaale begi bigii gole, sirtu bitona yaa, <hesitation> bigi ma binyaa bà, biyaa gyíŧi njiŋne, yíŧo yíŧi gin be anjiŋe he hal ma yaa he gí hii gole. Hal utúur njali ma andisndi ngi hú, he mida gi hii gole a gyíŧi ma njaloo njali agíni be, he gí hii gole; Bari hii njiŋni he, hal mada yaa ajóondi ngi hii ɓaale, dong beg ma du, ii tti mada bà deemi bindúba. Baso mo ndu unto ñín mo, binan saant bina yaa jato, han diib ma, diib hommu has, hee ma du bigii déta. Iyoo, ndu unto ñín mo a bboorin gyíŧin ɓaali ma, gjíli ma bânyaana bommu, gjíli biraanŧi ma bigitilu, gjíli ma biraanŧi ma gitilu a giraanta. Hee ma gí hii gole, saají, saají ma bâgaadna bommu, gsaají ma fana, agí hii gole, boli mo nge weeti saají urante, uŧoota mo ayaata a hú ma, ana, ana, ana mada haba. Beg ma bindúba bigi bigii gole, sedir, yíŧi he, he gí hii gole. Baso agí ngi, giraa yíŧe, ge gi ge ngi hí ma njali ma ubiiŧan bo gijeje, giin bigolla gii jjej bari njadi unhúrti mo hommu araaw, we wéeti a wóotir. Dong yíŧoo yíŧi wo biiŧan be he gí hii gole, unbagi ma ñín gafo uwéeti ma udoose ajete aa gga, aa gga, aa gga byan wil. He gí hii gole, yíŧe ggí hi ma húri yaa hala ma, mada, hal ma joo gole, nyaa gyíŧi ma bindúba bigi bigii gole bembe bi.